Itony aby ndraika karazagna zavaboary ma- <hesitation> agny agnaty rano fantako: a baleine a, dia tortue de mer a, de ahorita, dia fozan-dranomasigna, dia vily a, dia amalogna an-dranomasigna, dia amalogna tsotra, dia sabatra, dia a <hesitation> laoka, a <hesitation> laoka majinika.